So ni mi wi ama mi wara mi yaha dow bewi dow kammule mi yaha kamtum mi yaha ngam humfiye kayi fiji e ko eccikini. E taddi e jomirawoo o waɗi ton ngam neɗɗo to yahai ton wala to ɗon fu yiioto suwana sai njohuɗo ngam majum faa wiyama mi wara mi yaha fu e miɗo yiɗi yahugo.